ข้อยคึดว่าคนอีสานส่วนใหญ่คึดสิมีบัตรเครดิต เพราะว่าบางเทื่อ บางอย่าง คึดไปคึดเอานำอันนั้นอันนี้ ไปคึดเอาปุ๋ยมาใส่หญ้า ไปคึดเอายาฆ่าหญ้ามา อัน nano จั่งซี้ มาใส่ อั่น หญ้า ใส่ผักคึด ฆ่าหญ้านำแปลงผักแปลงข้าวคึดคึดมีคือกัน เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคึดคือคนอีสานคึดนี่คึดบ่แม่นว่าอยู่กันดาร บ่ได้อยู่บ้านนอกคอกนา บ่ได้อยู่โคกอีโด่ยปานนั้น คึดยังมีความแบบทันสมัย ที่สิเข้าฮอดตลาดตะเลอยู่

ข้อยคึดว่ามักคึด พอเที่ยจั่งหนึ่งมันอยากได้กระเป๋ากับแป้งจั่งซี้ มันคึดไปคึดเอาคึดเอา พ้อเกิบงามงามจั่งซี้คึดคึดเอาคึดเอา บัตรเครดิตนี่คึดคึด เที่ยจั่งหนึ่งคึดคึดคึดคึดซื้อคึดเฮ็ดธุรกงธุรกรรมทางการงอกการเงินคึดได้ เที่ยจั่งหนึ่งมันอยากได้รถ อยากได้นั่นอยากได้นี่คึดคึดเอาคึดเอา อย่างเซี้ย เที่ยจั่งหนึ่งโอนเงินไปหาอันนั้นอันนี้ ไปเที่ยวต่างประเทศจั่งซี้ มันคึดเอาไปคึดเอาไปเฮ็ด พอได้เป็นตั๋วเป็นหยังไป ข้ามเมืองนอกเมืองนาไป

คันตอบได้กะสิว่าบัตรเครดิตล่ะ แม่น ไปถ้ารูดนั้นรูดนี้ เพราะว่าคุมื้อนี้ โอ๊ย เงินกะหายาก หาลำบาก อีกอย่างหนึ่งกะคือคันสิเอาเงินถุงเงินถังไปกู้ไปยืมจั่งซี้ มันกะบ่ค่อยได้ดอก กะบัตรเครดิตจั่งซี้ ถามว่ามันดีบ่ มันกะบ่ได้ดีเสมอไป แล้วกะมันกะบ่ได้เป็นเสียเสมอไป เพราะว่ายามกะฉุกเฉินจั่งซี้มันกะกะกะได้ ยามบ่ฟ้าวบ่ฟั่งอีหลีนั้น มันกะ ถือไว้ก่อนกะได้ มันจั่งอยู่นำคนคันกะ คนกะจักกะมันกะกะกะวิธี

อยากให้มันเป็นบัตรที่สามารถถือแล้วรอบด้านได้ บ่ต้องไปเฮ็ดอันนั้นอันนี้ เป็นบัตรที่สามารถใซ้ครบวงจรยามไปทอกไปเที่ยวจั่งซี้ ใซ้เอาบัตรนี้ถือข้ามชาติข้ามประเทศไปได้ ไปเฮ็ดการเฮ็ดงานให้มันเป็นบัตรคือจั่งบัตรประชาชนนี่แหมะ อยากให้มันเป็นประมาณนั้น มีข้อมูลใซ้จั่งซี้ ใซ้คือถือบัตรนี้เอาไปใซ้ทางการเงินใซ้ได้ เอาไปใซ้ทางราชกอกราชการ เฮ็ดนั้น เฮ็ดนี้ ใซ้ได้จั่งซี้ อยากให้มันหลอมมาใส่กัน เป็นเบ้าเดียวกัน มันสามารถเฮ็ดได้หลายอย่างหลายแนวในบัตรเดียวขึ้นกว่านี้

ถ้าถามว่าบัตรซ่อยคุมรายจ่ายได้ดีกว่าบ่ อาจสิบ่ เพราะว่าบางเทื่อมันให้วงเงินมา ซ่อยซ่อยว่าซ่อยมีวงเงินเท่านั้นเท่านี้ บัดนี้ซ่อยหมั่นใส่ ซ่อยอยากได้ ซ่อยอยากกด ซ่อยอยากซ่อยเอาของเขา ซ่อยซ่อยหมั่นใส่ หมั่นใส่ ซ่อยสิซ่อยเอา ซ่อยเอา จ่ายไปเท่านี้ มันซ่อยเพิ่มไปเท่านั้น เครดิตดีอีก มันซ่อยสิเพิ่มให้อีก โอ้ย มีทางซ่อยสนั่นหวั่นไหวพู้นล่ะ เบิ่งทรงหนิ

กะสิเหมาะกับเด็กน้อยวัยรุ่น ซุมสมัยใหม่กะนี้ล่ะ ซุมเขามักซื้อแนวจิกหลิกจอกหลอก ซื้ออันนั้น ซื้ออันนี้ กะเอา จั่งจั่งหนึ่งสิให้เขาไปมีเงินถุงเงินถังคือจั่งกะนี่เขากะสิบ่เก็บได้ดอก ให้เขากะ ให้เขาหา ตามเงินยามเขามากะ มาทยอยคืนเพิ่นจั่งซี้ คันเขาจัดการเงินหม้องนี้เป็น เขากะไปรอด เขากะมีสำรงสำรอง มีทางเลือกที่สิแบบ เฮ็ดให้ชีวิตเจ้าของมีคุณภาพเติบโตขึ้น คันเฮ็ดบริหารจัดการบ่เป็นกะตายหมาตายสิ่ง เท่านั้นแหล้ว